Anajea e fina tawa Indoneesii alsilamaku, kaŋum e ɓornade kadule juɗe. So ana ñaama wiya "Bismill <hesitation> i". Sabi kamɓe alsilamaaku ɗo maɓɓe ɗoo, caggal aaraaɓe, kamɓe ardii naatde.